<hesitation> kami a egee n’ọchẹ ka kahinii oyei ẹno yọnya nlọ la lọhia, ọda no woyi ola lọhi gam a wẹ kahinin ọdin kun chai de lẹ alọi ma nọyi a gboo jẹ oi jẹ eko koi tinọkpaa aa koi t’inọkpa, olọkpa ke hili kunu je akwọi t’ọọkp’igwo olọ kp’igwo kunu je a kwọi t’ọọkp’igwolei olọkp’igwolei kunu jee ọdin k’ochẹ k’anọọ ge gọbu kpọ akwọi t’ọkp’igwẹpa ọdin ko l’ọkp’igwẹpa je no le bẹchẹ no gaa l’uklọ ma gboo y’uklọ ẹnẹnuuklọ no gee gbije lọọ no gee lei kw’iinu no gee lọlẹ ka bọinu no gee lọdo kwinya kabọinu ko dooduma n’ẹgba chọọ ọlẹnẹnu man k’ladanu no gee m’iije iyọi yẹgba k’ọlẹnẹnu man k’ọladanu, ainẹnu nẹnchẹ ainẹnu nẹnchẹ no ne ma igbihi nua no ge yọi t’abọ luwa gla odi k’owami Edun kun yọi l'ẹdoyei ẹgọmaa nje kun yọi okpaakpa ẹd'oyei ẹgọma ke hum ọtu a, ọmpa, ọdin kọi ke giinọkpan n'alọ maa no kei je noi kwi eko n'ọchẹ ge bi nyọ gaa nw'uklabọ a ano l'ukl'abọ kunu a, olen ko l'uklabọ kunuu no l'uklabọa je then chẹẹ anu abọinu a gaa ku p'iọch'abọinu. le ko ku p'iọch'abọinu ọda no nwu a no gbọọ ya no gboo l'ije nm'aanu no lọọ ọnya le nmaanu no l'ọle ka bọinu le no lọi ma no ke yọi m'ije yọi tuwa abọọ eko doodu ma n'uuwa ẹgba chọọ oyọi miije yọi yẹgba kunu. eko doomuma no l'unwalu o mije yọi y'unwalu kunu no kwinya nyọ gaa mọ chẹanya nyọ gaa mọ chẹanya ka m'unwalu kum yọn ọdin k'ọchẹ il'oyoi ẹgẹ nya tamia, oyọi loyei okpaakpa ọda n'amia ma lei kwọọ ọdin koyei ohum ọtu ola olekan owaya k'inọkpan ow'aya k'ukl'abọ